wi sɛ ɛnportan mu beso mu cunu mi matete a o jinni ɓa nucoza a o nɛ sinhɛnu ɓa nucoza na mu a benɛ mu cunu mi matete ho dimiyan yɛrɛ a sinhɛnu ho dimaiyan mi we sinwɛnu to mu a wara hobesin um ho dimiyan wa caa abe wabe zun a a zinni wɛ wabɛ zun biye wa tawɛ a wɛ a nɛ-ra sinhɛnu o lo o naso o naso na nucozo nu binu na to mu tawɛ mu se matete awa we zinni wɛ awa tanni wɛ ho dimiyan nɛ yanni a wa a wa lee ho dimiyan